Wor sri lanka woe dikeyoa wor dungatii dungan tunne ak ishi wot dufte kubet inama kun wot chachee barre tok kubete akana wor tok ufwamee ishinne inama obeleatimuu inama yaani hid isa baya wot dufee inaka kunne inama dikeyo hamaa wor kanne guda namu hinbekuu dunia kas.